Zaho koa navadiky ny mpamosavy ho lasa kiva zegny, <noise> amin'ny nofy za mikoragna amin'olo, miseho amin-jare amin'ny nofy za. Volagniko amin-jare raha nahazo anahy.